हमुन्ले खासगरीबटे खाना पकुन्जया अथवा अन्य खालका परिकार पकुन्ज्या प्रयोग गद्या मसला येइ प्रकारका छन् । जीरा भयो, धनिया, खुर्सानी, <noise> ज्वान, ल्वाङ दालचिनी, अलैचि, मर्च, तुलसी, जाइफल, सौप, अदुवा, लसुन, हल्दो ।